Iboo ninak iwhenka nekebɔ sha donyin bo inak iwhenke enenbo shika yarinbo inak iwhenke enenbo agenken hyihanei cuibo bisha wota abika aa purawo bee ajiiha awene nak ahwe car bɔkɔshar agacki ankembo ajebo yarta aleya bika yara aleya nina yara leya hano kefi nina jeina yeshebɔ ko sha tuicer she tucer adoshiye, idukke abino leroshi ingenak bika yeni shepwe ye keyeya ninbɔ inak hano inak hanoki mekiyo, inakahano biji boriyo jiyiyo ninaki yom inak hano enyihane bishashi nakkenbɔ sujewa yaddenbɔ shina bero hoi inak hano shi jewo bɔnoko na bera a ihoi niyeneke shigin wure yo gibabo na bomembɔ yotuk enyihane kogoyom be heppinak bija heuwi nak ja tukke ni nakkembo inak hano, bikijea hash nekeye tasab na koti ninbɔ uneke na yarembo hasu nekeye ka yarinbɔ shejee hwenhihee Sujewp agoibai, na bomembɔ abika goiba nabomembɔ abika ashok ana <noise> inakkanoi biji worko ni yonoko shi ibabo nonhye bo shaso, bika babɔ bina babɔ da yai biayok jehei bikibi kɔ anekenbo sha yarimbɔ bika yyazie asa yori aba jehibo bika banajehibɔ inakke hakki pweyobinyoba, ama wosusu ujiie, buku hihom inak shio dettinwo ibwo ibowe ko gogakinbɔ nocai yei bika yaribo bikaba noyai she goiba yibo no yoibɔ bikaba yyibɔ no goaikobɔ cabuku shar buku gakibɔ dukko ciwosu, bera dutte bɔ, buku yeshibɔ ashe babɔ buku yeshibo aashe babɔ bukubade gwii gwiima, buku donghigwii enyhe hanebuku don igwii na helewo enyihane kammina jie bineye bera, tua kokuje ko yeshi igwii hano nima jehe igwiihano si shishi doshiwo duko owu igwii hano shi nahago uremwo igwii hano akekeye shina banana igwi hano kogi nonaheianyehane yom bibaka nayyina heihano igwii hano shi shokki gwippa.